Ny fomba andrisiagna ny zaza hagnagno fagnatanjahantena misimisy kokoa ambara azy ny mahatsara ny hoe magnagno fagnatanjahantegna ary koa agnotaniana azy ohatra hoe ny fagnatanjahantegna tiany ary igny hitaomana azy ande hagnanaovana izany.